Le este te cotzoc hong t techikg hong teng ispocpa agmal que que este que listu pon ga ora t sucu poepa o tej gama tei melscpa togar te cotsoye wotpa techikg hong teb agmal que ga ora bj sucu poepa tantu pon tantu agmal este listu wotpa te cotzoc hong lej ellab agmal togay. Por ejemplo, jog te loro b te chuju gete tong tong isaom yuj jog ong itaom t agj itsupoom gete ongompa este listu oj amj itpa este modo por que sim este a jog ejchu ajpa uge edjpoquj te loro otogpa te loro otogpa o pon este nj nama peojopa cungo um otong tjpa y om tsamjapa. T same togar oj gompa te tn isaom tesa ongjtsucpa o ong itaom gete ochj, pero pues cosi wad tog, jamo tog modo pa tong ong ito ca teng jspocpa pero ispa ochj te loro tej este jag etjgnscupa o jag ejchu asucpa o yacosoysucpa Y listu listu porque yeji este tumo en ista tumo vesiju ey an’jipa te loro t tunpa y le kan yeji yopo cumayjo este ochi, alomejor tec ellapo animal mas listu pero te yeji te yomoypa tsamo ochi te con porque tumo te loyjo te de valsici te cotsuciti en lisam tesa puji yeji cuando te tsagyinpo itto ob njwin tacsi tepa jtonjsta min jtojat te tacsti y pues jtojo coytypqa porque cabo ca animal ca abosaldo como wuti animal y jewajpa ngele porque yomoypa puji mero ngna poj y danu tsocjangu este te cotsuc kanj te este wutpa wutpa fey este lugar ley lugar togay ty jtojoypa cuida tsocpa po cotsuc kanj is n pues te animal tej ngama ojopapo y ojopapo pus wutji animal porque este listu fuerte y pöt o yomopa que jewajpa tanto poj wa facil ntele gamo y nj tumo mas de shi yomoj min jojcuj min jejpa porque pues este listu animal